<hesitation> Ël fon a funsiun-a che praticament tacu la preza, zgnacu ël butun e chield a taca a mandé d'aria cauda e ën sta maniera si lu lu pasu si cavei për circa 'na dezena d'minüte e parei m'i süu